E fomba fagnamboarany paty da mora, alay e paty zany da hampandivezy e rano, rehefa mandevy e rano da arosaky amignao, da alogny amignao mandritry e minitry visivisy, da amboary e saosiny, ohatra hoe hena miaraky tomaty afangifangaro da arotsaky amign'ao izy da na ahidy amignao da vita.